A chuu luli yua nu kasate te nu ñuvo’a morití te kaja’anirití, kachari ntucha vixi te kasavari kaa taxiori tuún lulití, kasantorití jenatí te yua te kaschorití, kachaturi ja cho’otutí te kasa’atii nteyuu uua, ru chi jata’atu iniri in teyuu uua sa’ari xii ín naun kuu te chu’un turi chu’uri nu te ku ku asu keyeeri jena’ari jii se’eri.